Ha, ishlarim ko'payib ketdi, lekin men buni yaxshi ko'raman. Har bir yangi loyiha yangi imkoniyatlar keltiradi. Biroq, dam olishni ham unutmang.